ஒரு விமானம் பறக்கிறது ஏனெனில் அதன் இறக்கைகள். காற்றை கீழே விட மேலே வேகமாக நகரச் செய்யும். வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இது மேலே குறைந்த. அழுத்தத்தையும் கீழே அதிக அழுத்தத்தையும். உருவாக்குகிறது இது விமானத்தை காற்றில். வைத்திருக்கும் லிஃப்ட் எனப்படும் மேல்நோக்கி. விசையை உருவாக்குகிறது எஞ்சின் காற்றின் மூலம். விமானத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்கு உந்துதலை. வழங்குகிறது இறக்கைகள் லிப்ட் உருவாக்க அனுமதிக்கிறது.